हमारा देश, घर तो कहीरे सब अलग-अलग प्रकार का बने जा रहे हैं। कोई आप फ्लेट लेने जाओगा तो चादा मैंग में लेगा। और आप अगर मकान बनाओगा, तो आपका पास कित्ता पैसा छे, बीस बाईस साठ को अगर मकान चेहे, तो तीन मंझिल तो मनाओगा, तो कम चालीस लाग रुपया लगता है। हर प्रकार का मकान सब अलग-अलग रहे हैं। असो नहीं रहते हैं कि बीस रुपया में, कि दो लाग में जाएं। जब जैसे जमीन आपका पास रहे हैं, जब जैसे पैसो रहे हैं आपका पास, आप असे हवेली खड़ी करो गुणा मकान करो। <noise> इसलिए पैसो अच्छो थे, जमीन आपकी, लंबी चोड़ी थे, <noise> तो कासे कही रहें की?